Filipiin dun ɓubol ana hewi, ayio, ɓurde wulare ka ana wula satuje kammu ana tooɓa. Banngal ñalawmaaji ɗii du, hayya, dow denndaangal nii, aɗe waawi wiide ana juuta, saatuuji ana raɓɓiɗa. Kaa, Alla anndi wakkati mo kawrataa hen.